Dikan'izagny mila malaka aigny hely anao satria mety hankarary anao izy io. Anao koa miasa mafy ka tsy malaky aigny, tsisy raha vagnona e. Ke mangalà aigny hely anao fô tegna tsapako ndraika hoe tegna nagnano eran'aigny anao tamin'ny asa nataonao igny.